E mȧnaŋ è siaŋ wèè e ɓɛ̀ɛ̀jȧa, òfoo e mȧnaŋ yaȧ ɓɛ̀ɛ̀jȧa è toomȧŋ ɓɛ̀ guùŋ, sèè mùŋ naim mɔ̀nɔ̀ŋ mùŋ donȧìm fè ɓɛ̀ɛ̀jȧa, weètii è siaŋ wo nyùùŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa weèum, e ɓɛ̀ɛ̀jȧa nȧŋ donȧŋ hìȧŋ e mȧnaŋ, e mànaŋ zȧ ɓɛìŋ è donȧŋ hìȧŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa, maŋ nɛ̀ŋ ɗì tìyèe miiŋ maŋ toomȧŋ ɓɛ̀ guùŋ, bȧ guùŋ pɛɛ fè ɓɛ̀nɛ̀ŋ jòȧ dȧwuuŋ nɔɔ̀ŋ mȧŋ yaȧ ɓɛ̀ guùŋ.